بہٕ کَرٕ أمِس گرم پَلو نِنُک مشورٕ۔ تِکیٛازِ ییٚتہِ چھُ آب و ہوا واریاہ سرد، اَمی مۄکھٕ چھُس بہٕ أمِس گرم پَلو پیک کرنُک مشورٕ دِوان۔